Ti ósé le ti chjaséni namé imá kꞌuéxrakoa ichrin la mé kaín ti sin chjasin sin la kuekꞌuénka sin ti no̱ntee̱ sin a, tiiiii, anté ti tsi ti, tiii titjó tsꞌe̱nka̱ sin la mé nchetjuáxin sin ti no̱ntee̱ sin a, na ti ó ti tiii, ña̱o tsꞌe̱nka̱ sin la jehe sin la tjea sin yunta kixin jína itsji ti no̱ntee̱ sin a la tjea sin kja̱xin chojni tsꞌe̱nka̱ na jehe sin la tjènka sin, ti tꞌinka ti nontee̱ sin a, la sátji̱ sin na tꞌe̱nka sin la, na tꞌejó sin ntaha chꞌe sin ixra̱ á ijnko ña̱o la o̱ yaá ña̱o, kaín na ti íxin nkexrín yéyéxi̱n ti no̱nte tsohen ixra̱ a, la to kuékꞌe̱nka̱ sin noa la kuékꞌe̱nka̱ sin ijma̱, la ti ósé la kuékꞌaniá ichrin náxrjón la kuékꞌónehe sin, na itsjé sin na táhó ri nkehe kꞌuékjinie sin i, kuékꞌe̱nahña sin noa, na hasta jehe sin kuékinchekji sin ti noa a, kuékjinkí sin kehe ti ijnki a, ndá ti ó tjixin i. Tjixin tja sin la jehe sin la kuékꞌejonto sin ti noa a, hasta xámá la jehe sin la tꞌóndajin sin la tꞌe̱nka̱chjina sinxin na takitsje sin kja̱xin noa itje, para ti íjnko nánó na táhpo tsꞌe̱nka sin jínaá, na xi̱kahó táhó ri kꞌuékjinie sin ti nkehe tꞌe̱nka̱ sin a, na ri sin ichjin na, kué ti noa a kuékinchekitjóa sin tjakꞌeton sin iiii, ìnṭa̱ la tꞌinkankí nteso la, na hasta xróte ti ìnṭa̱ ndá tꞌenka̱nkí sin ti noa a, na tsjehe sin kixin tsjikiahya ìnṭa̱ la ko tsochjánhña jehe sin la ó nohe sin nkexrín ti, ti ó iná tsꞌijin na takjijin sin na ti noa a mé nti titoxi̱hin sin ìnṭa̱ la sátjiko sin tiii molino a, ti ó tjixijña tótsinká la mé tji̱kao̱ sin la, takekjen sin ti xro̱chre̱ la tꞌeya sin ti ichꞌo a, nachrehya chea takꞌeto sin ti nchitja a, na, na tjankíxin sin jitꞌó sin ti nio a tꞌeotaón sin la tꞌókjaxin sin na hasta tsochján. Ti nio la mé jína itjsé nkexrín tꞌóna, nnn, noxin note̱ la jína tꞌóxin sin itja sin o, na ko ichjinki tsꞌaxrje na tꞌeotaón sin ti nchitja la, tꞌókjaxin sin tsochján jína, na ko kja̱xin sin, siín nio chꞌéna sin ti taco la, ta la ntsíkoá ntsíntsí itꞌó sin, na ko kja̱xin siín nio tꞌóna ti niooo, to̱kaṭe̱ chro sin na tála ntsíkoá tjínkí la ko ntáyo, takitsje sin kixin jína tsjikia nkehe, na ko kja̱xin ti nti ichꞌó tꞌónaxín ti noa na jína tꞌóna ti niotosán kja̱xin la ti ichꞌo tjiko sin ti molino tsꞌónaxín ti niotosán la mé tjakꞌe sin kja̱xin xíjnta, na ko kja̱xin tjiko sin ijma̱, ijma̱ tꞌó, tótsinká kixin tsꞌónaxín ti niotosán a, ti ó ti̱kao̱ sin la. Tjakꞌe sin ijnko mesá a taketꞌo̱nkí sin ijnko mantele o̱ nko xroon nandá tjasin sin ti ichꞌo a na hasta chjoin tsꞌixin, naaa, tsjixinjña na ndá nchekakón sin ti ijma̱ a, ti ijma̱ mé tsjíkotsinkáko chaon ka̱nta̱noa̱ la ko nkojín la kja̱xin ijna xámá nchetsinkáko sin, la nchekakón sin nandá ti ó tsjixinjña la mé tinkátjatꞌo̱ sin ti jichꞌo a hasta, hasta tsꞌóna ijnko, jnko ixí ijnó nandá tjankíxin taté sin tsꞌóna íxin kuadro nandá tjejo sin, ti sin tjinkiṭsa la mé tinká nchekꞌisímá sin ka̱ñe̱, la ri ka̱ñe̱ la ticháxi̱n tso̱tjóá la tsoxrani katsꞌén la o̱ tsꞌijma, tsꞌijmaxín ìnṭa̱ ti ó tsꞌisíma la mé kja̱xin, tꞌeoyákjan sin chaon ti ka̱nta̱noa̱ a, kixin ri, ti ó tsochján la a̱ntsí náxrjón xraxé ti tjiko ti chaon ka̱nta̱noa̱ a, la tꞌe̱nka̱ sin ijnko bote na tꞌejo, tꞌejó. Tꞌejóto na hasta xitja ti hora tsꞌijin a, na ó takjijin sin, na jína hasta ts jehó nie sin o̱ nkojín la nie, niexín nkojín nda̱jna, á nda̱jna chíka, la o̱ nda̱jna ntájno táha niexíko sin ti niotosán a.